Akun makak zeba ko gam zeb koma pindi ko dabaku miwara dancu ka yekənci l'kun nen miwara ka zebau atune hal hal wa rau tunkwanu rakan kə lntu tikka gaada kwa dlam ziɓa, to halwarau a dlam dik be miware ka dlamau ka ye kəncina hal gəri tunda vuda damba kwa dlam ziba, gafa kai ziga hal kaman cawad kishi bai gaada kawai intu kawai kə vidda na gagəzin shi karena sabarata tikka se da ramma aa sutku nancu nazibi dabaku bau kokuma nancu miwara gagənawa nasara, to blan cabel nen vidde be danci cabelgu da dlabeda gəshi, gəshi na halgu bulan nen kazzibe da nen ko kare gara blenbai, to kwan basu nakun klappiya kəmkə gaada gaada ƙa kaci adawa kashem bulalmin karamma a naziba gəri gaada kashe mgu fatawanke blan ko anina muddika l'maugaja to mud'ƙau bai munduwakshu na mudikoba, i gafa kwaya wun dlemau rigəmiya dame kə mangaucinkshi dane iri ziba kəmgu azagau se kattina kəm l'munduwa gəri nen ka yekəntadu cewa acu babilo wun aci benin gobe gəri.

a dlaba mii gurba araka zigir garan a raba gagəwak, awayau gafa kuya arakan nen zigirkshi a lawan kwakunu, to sun bulan gafa kwaya a rakan nen zigərkshi awaya gagai ipata sun dik be mewara kwa cacpu awayan gara gafaka ya kuma zi gərkishi paterr gara a rakan amken wara zigər gara ada zhigwed gara alawan kwakunu to sen mugəyi bin tin gare kəmen kabana amma kenan, sannan mutukus ko kuram gwam jigab serri ka gram amkwam akalwe zada da tuna a dlam gurba akə mutuƙus garada disku ko kurom gwam gare da disku ko da ɗiɗa sumul men to kabana amma amakə zamaci mato kaji maka dabaku l'zibanen ka daure atun adawatu nabewara a dlamo shirin ko kwan, de kwa dlam na dima nen a gudka da gudka kada buci <hesitation> a yardata dan bashi da bucu bai ambasin gare bakaci, to kwa bandina sama nan kə tar bo ziba nen kalaugara adlam be shirin, kə kayi gara ama a cikwadok l'aikwak gara se da jib cacpa azem a cacpa azem a cacpa ada azem acacpa ada azem cacpina ada azem tun nen har kwaɗamina sukwakya kun, ribgu azem wara atu cacpi tun benin maza karde kawabai aji ka jimbile dawa gasgaraucin nabai kabana amma a dlamba be gon tatali l'kun wundu wa, amman waradau kwa badita samana na atu a cacpa a cacpau acacpau kwa damin samanan ko kwa dena kun dantu ɗaɗi gərin gən samano nen se da dawe cacci kwedog garau l'kun azymgu a wayau l'baka awaye ba ka awaye cacpu tanwanke a dlaman gara datku sen amma zeba bai se a dlamitu duu cia <hesitation> baba na mama ma zibo a dlombai gaada akshi saparati bai gaada ka sau a dlam kanadi a make nen dama mugəyine dawu akun zebawa bai, so ƙaƙa kyalkyal banza bai inji apuno alauni hal bulan kakasku dawa ma kwa dlam berrid nen kazbai koda matkan ko matkan talaka, ko matkan guzub to da kun cida kun miwara mugəyi a barinkun dabina diwa mewara adina kun, da zhirau a pudlayin garan a jiba pudlayu a jiba pudlayi dawa ajiba ramo ma aa wane pa dam buna da dlam ziba tempa gobe gəri amman kusku kasau berrid men da rawanke to da tikka ammau da ka ammau gaada. kasen amakə hal blan zaman mi kaji l' maka zibanin kənke a lauyi blan ma pund i wara ani iri kəm na papi ya nen ka yardata bai, dan na begərri sul gəri ko da dena gəri nana yaye azibaci hal gəri blan nen aro tana kəm na kəm arumu daivu kəm bepa, yauwa a kun kasunu alauyi hal kwa launa kə vidda bai gaada hal atu da ghi shi kuma ghi shi teye na kəri kuma gagənawa ka kaja bari jadku bene mubal blan kuma wana a kadli kaƙi a dlamdi ɓana.